वाद्य यंत्रों जन जू ची बासुरी ची, ढोलकी छिन तबला छिन अर हार्मोनी छिन अर आपा गिटार विओलेन छिन बस इतीगे छिन।